La ku xen nɇɇ lajy xáa’ ‘mó re faa’ra jenuu kí e lakú kää jé náaá’ ráa’ jnáa’ fa’ ta’ xáá’ ‘mó nɇɇ ´mo dxa loo jö edxó kuýyý ´mo nɇɇ ´mo to mó’ nɇ fa’ kö’ ‘mo ya júú fa’ ta’ jö ´mo ejmóo tá, ´mo e jmóo tá’ ñí lⱥⱥ’. mo kiee’ ñí lⱥⱥ’, ´mo ñíí’ nɇ, ´mo nɇɇ ´mo lle ï ne jua’ ´mo kíí ne, ´mo ‘ñen ne, kú xen jy ´mo kiee’ mý ´mo e dxo re kiöö’ra, ´mo maango ne Kö’, ´mo dxaa’ nɇ kö’, ´mo ‘iä júú’ ne, ‘mo mý jïï’ ne kö’, eñoo ga íí ‘mo, eñoo íí ‘mo x ajé náá’rá’ jná’, la né’ xáa’ ‘mo e kuíi ba jy ´mo, jy ´mo iä jïï ne kö’ <hesitation> en.